wuxu' qas qasak qaq'ab' wuxu' qak'atan wuxu' chewa' jun chek laaq' qab'anan rimal k'o qajtijin che rib'aniik xa qil taj <hesitation> rajawxiik b'la' qatzaq saqa'n q'aq atza'm rik' chi riij wuxu' k'o keek' keluul rajawxiik xaqara' qatzaq saqa'n kapan, waxu' <hesitation> jun chek <hesitation> xaqara' <hesitation> el kaab' re li wunaq kaab' ela' qas otz xaqara' qatzaq chi riij xa' kela' qast k'ot kiq'aljinek che'el xa ram wii' aq'ab' wuxu' xa k'atan.